Tere njo punna olo-olo nu lassiria intu punna ri kampongku na ku isse injo, jarang. kah injo jarangan selain dipakai biasa te'ke, di biasa to di pake anu a'bai. <hesitation> to' dipakai to biasa nganu <hesitation> tanding. injo biasa re' ri kampongku attangi to palari jarang. kah injo jarang kah nu lassiri mintodo laringna jaranga, a punna injo lo olo-olo nu dodonga tomodikodiku injo ri kua anre memang na dodona punna nganu punna dakkai punna kah nu anre bangkenna jari injo punna ollong-olo siria pole salain jaranga <hesitation> injo assua lassiri todo. la ngura assua lassiri kah biasa taua nganu <hesitation> biasa taua lampa ngondang bahi ningurai to assua injo naparakai taua biasa naparakai injo assua na punna rie biasa palluka maeng ri balla a punna biasa rie nu kodi-kodi nakke assua, biasa i langsung na ngondang, kah injo assua kah anu lassiri larinna jari injo pole olo-olonu nganua nu <hesitation> dodongan punna lingkai' To' pole dikua kura-kura, injo kura-kura ya buanna dodong anu lingka i kah anu <hesitation> punna injo di kagangna ngia nu tallere mintodo minto harapang ya, appang bangkeng na cuma nulatra dodong punna lingkai do rie tanru rija <hesitation> sempae' ku aa lassiria rie to pole intu dikua gallang-gallang, injo gallang-gallanga nu dulu tudu intu la'bu kalenna dodong pole punna lingkai'.